أول شي تفصل الثلاجة عن الكهربا وتفظيها من كل الأغراض بعدين تبدا تنظف بالأرفاف والأدراج باستخدام ماي دافية مع صابونة خفيفة، إذا في بقع صعبة أو روايح ممكن تظيف شوية بيكربونات الصود للماء بعد ما تخلص تجفف كل شي زين قبل ما ترجع الأغراض لمكانها، وأخيراً تأكد إن الثلاجة نظيفة وجافة قبل ما ترجع تشغلها.